Naq nak'amam pa awiib' ruu' janaj cha wunaq wula k'eh reh nak'amam re'tii hat xasik' pa re'tii hat xa wula' pa la peet pach wula qa'sa re' k'eh taqee' hat najaam nawulam chiriij la wunaq loo' kore'eet han kee man k'eh ta wat'aalim panaa' la pahqanik loo' q'aram pa la ke kore'eet han nwila' mas je' la pa rikoor nawulam kurik peet najaam nawulam e la rino'ooj la rino'ooj e man re'ta en cuanto a carácter sino la qa'sa re' inrib'an pensar reh la riforma en qa'sa mood rila' la k'achariik ma awat'aliim ta si la wunaq loo' marita'liim ta qa'sa re' rajaam reh rik'achariik si marit'aliim ta si rajaam nirik'eja marit'aliim ta si nirajaam rib'anam janaj riformalización marit'aliim ta si si reh rajaam nirii nirikojom k'eh ri rikamaniik reh nirijaam ri'nab' lograr wul qa'sa entonces wulmood q'aram koon ke najaam nawulam qa'sa re' la ri rino'ooj la riforma reh la pensar reh la wunaq loo' najaam nawat'aliim qa'sa re' reh rajaam pan rik'achariik ee rukab' lo único ke q'aram panaa' la si la si ricarácter ke kore'eet han lo único ke wulmood q'aram la janaj cha wach ke re' sa rino'ooj ma awat'aliim ta si si janaj sa no'ooj ke kore'eet hat Naq reh niriwaq ta pa' rik'aa ma awat'aliim ta qa'mood reh niri'nam reaccionar ma awat'aliim ta reh <noise> qa'sa re' niriq'aram cha naq reh waqta naq pa rik'aa ma awat'aliim ta qa'sa re' niriq'aram cha naq nirik'a qa qa'sa pan ak'achariik najaam na najaam na k'axamam bien bien ke reh janaj wunaq ke reh wula reh niriq'ee wa wula reh niriwaq ta xa re' ma awat'aliim ta de ke forma nii nijorompa' tiempo niri'nam tardar riib' en ke reh nirib'anara laa la ricosas entonces najaam nawat'aliim bien bien laa la clase de wunaq ke ke nak'amam pa awiib' ruu' janaj wach wulmood naqaq'aram es kee <hesitation> aunque onteera la wunaq ke nkiq'ar ke hat reh nak'amam pa awiib' hat nak'ulub' ja re'ka ruu' janaj wunaq wahchin han man yah re'ta pan rikoor porque hat nak'amam pa awiib' ruu' lla wunaq loo' najaam nat'aliim la ri'uchpach najaam nat'aliim rituut ritaat rinooya rumama' wula ruwas wula ras wula ranaab' wulkee ch'ahqon cha ruchpach taqee' ke ee ruu' kakere' rik'am ka riib' man wat'aliim ta entonces han man kiroo ta nwula' naq'aram re'ka nak'amam pa awiib' ruu' reh ee porque laa nak'amam pa awiib' man re'ta re'ka hat <hesitation> la wunaq <hesitation> ku'xa panaa' manek' Porque después reh xtik'ulub' ja wula janaj k'achariik natiro'eem la k'achariik loo' siempre chilinaq la uchpach por parte reh reh por parte awahat entonces han siempre niq'ar ke najaam nawat'aliim ar e qakere' riuchpach laa la awach'ajal najaam nak'amam pa najaam nawat'aliim ahpare' chilinaq qa'sa re' nkib'an ah ee kino'ooj reh k'achariik qa'sa re' nkiq'ar qa'sa re' nkib'an pensar e najam nawula ar porque kore'eet man nqee ta kikik'eel awah kore'eet maxak'an ta kaa awiib' kuu' nikeh nihat entonces kore'eet tah nawik'saam yah soq ak'achariik naq nak'amam pa awiib' e la janaj cha wach najaam nawat'aliim qa'sa re' najaam hat najaam re'ka janaj awach'ajal kee <noise> re'ka tiri nirib'anam la rikamaniik janaj b'ijiil janaj ixqeel najaam nat'aliim qa'sa re' najaam ke chiwii' pan paat najaam ke choo kamana najaam ke re'ka chik'isaa awuk'uun najaam kee ee re'ka chi chib'an preocupar riib' reh rib'anam mantener rifamilia najaam nawat'aliim qa'sa re' najaam najaam nawat'aliim qa'sa re' ee qa'sa re' najaam reh reh y onteera laa' wul kaach reh naq'ar wa ruu' kore'eet lo ke nkib'an koon la la ak'on taqee' reh ro'na re' kee man cha kib'an ta disfritar la kietapa loo' wula reh ki'pana kik'am pa kiib' <hesitation> nah wulam pan janaj pan janaj haab' o kore'eet menos reh la janaj haab' loo' kik'amtii pa kiib' y loo' man re'ta parikoor pan janaj haab' man awat'aliim ta onteera qa'sa re' onteera lo ke rik'amam cha aa awach'ajal ma awat'aliim ta qa'sa re' onteera kee lo ke lo ke nirik'a ma awat'aliim ta qa'sa re' ee chilinaq pan ak'achariik ta entonces mucho menos qaq'aram ke kee nawat'aliim awach'ajal pan pan ki'ab' oxib' kajab' jo'oob' haab' laa' man jaruu' la sa awach'ajal nak'amam pa awiib' ruu' nah wat'aliim cha kore' ya hat k'eh cha haab' nak'amam ka ruu' kore' hat ya hat at'aliim cha ke kee reh ootiriye'eem koon o naq rik'a wila qa'sa tana tihka naa nawik'saam ta oo por el contrario ke xwii la paciencia awah reh xtiq'ar wa ta panaa' qa'sa re' najaam ta pa ak'achariik qa'sa re' najaam ta pan pan ano'ooj tonces wulmood q'aram ke ala re' natihka na na niriwii' janaj janaj tz'oo' k'achariik awah man re'ta ke nawik' saam suq todo el tiempo pero kore'eet naq nirichila junaj qa'sa hat natihka naa nab'anam frente reh <noise> mas ke janaj awach'ajal mas kee janaj saka'al kiro'ka mas ke nawulam pa la qa'sa re' Ripertenencias najaam nawulam qakere' re' la tipo de wunaq ke hat najaam reh chib'an acompañar laa la aresto reh ak'achariik